أنا ممكن منكرش حتة إن أنا ممكن أمسك فوني وأبص عليه مية مرة ف اليوم ، حاسه مية مرة كتير أوي ممكن خمسين مرة، <laughs> خمسين مرة <hesitation> بحس وقت مناسب إن أنا ممكن اتفقد فوني بس ده طبعا حاجة مش كويسة خالص وأكتر عادة نفسي أغيرها هو إني أبطل أمسك فوني كل شوية